Ta shekki palang neccho shinna minji ta fudu ɓalla munu ma weno neccho ta fudu ɓalla, ni ma shana mina nara watu shau iyano ka biddi shuranni munu daanɓo ƙuri munu wa yiiru shitau munu ma yina shittaumo munu sharu mina, <noise> munu ma kwadduƙo shittau i, lokaci shittau ma koƙero lokaci sharu mina kaa wei shi munu shurgo ti kuri mu munda kaushiru munda sharu mina doi ti shakki neshoi nin munu ma ti shekki nesho nar iya yi mandi wei ko nin-nin dan jau iyano ka pilani ka kayaro manni pilani kaa aara nara jadani munu maru ya jakki mina kaelanƙu munu wa kurɓe shi munda pilu mandi weh, munu pilun wa shina ti ya mina s-sai lokaci neccho lokaci shi le lokaci shi leƙƙo lano Yamba wato lokaci Desemba, ma munno lokaci ninyai doi sha i shai ar diru ti minai. shi peperiƙeju kaelenƙu wei wa shau kuju dan jaru mina nin junu munu dan wattu ru wa wuru waba munu waburu Yamba munu yu bireng munda wei munda wei shiƙ shaɓi ninya shi mu necchiƙo muna wei shiƙ shaɓi ƙan shinu munda komujani kaelenku ɓireng lokaci lenoi lano Yamba ma kwaduƙo ɗan wunɗuro wa jini ma munduro wa jina munu dan ji munu addon kamma loo munu dan yu wei daƙam ƙaelenƙu lokacin minjire aƙam waru ƙurim a lokacii shitau m lokaci minjire lokaci diyanni ri mina lokaci necchọ munu ɗan ɗina ti mina munɗa necchọ shiƙmu, lokacii minjire a lokacii yuu forom lokaci necchọ. kama rima kama ti ɓilani ka manɗi wei shan kan minji ka wa kurɓe ƙan jau mudoƙ kara iya kara iya wani ti lokaci minjire kaelenƙu ni lokaci minjire aƙam waru kuri aƙam waru fuɗɗu ɓalla ɗiyam mu ta mina maa ƙam nin shuran shi munda ya ni ti mina muni yi ma ƙamun mu da bini mun munu wa bini shiƙ mu munun wara ƙaƙu ma an jediremu sha shana nin junu munu wạ wa shiƙ shaɓi munun yu sheri munu yidiro mun-munu yidiyo ti foƙ shaɓi ƙaelenƙu mun necchọ muna wa shiƙ shabbi ƙan shinu lokaci necchọ mommọ lokaci shenna minji